Ehe gny biby miaigna agnaty ragno ankoatry ny trondro zany, eo gn'amalo, eo gny pasa, eo gny <hesitation> gny horita, eo koa ny <hesitation> ny inona moa ty raiky ty raha ty labondriaka regny da ny e zay amzay. <noise>